Al e n'aut machinari ch'al e culegà a ün computer, se völe stampé 'na coza, ti lu programme s'ël computer, cuand l'as ël video, lon che völe fe stampé culeghe la stampante ch'a funsiun-a a inchiostro o neir o anche a culur, t'ie daghe ël vìa e chila praticament a copia lon che völe ch'a ven-a stampà